נפצ׳ל זר ל־איוקף אלזמן חית מומכּני נוואקף אלאלחזה לי בּיג׳יתה ו נסתמתע ביה אכר, אלרג׳וע ב־אלזמן מומכן יסבּבלי משפל כתרה כתרה חית ת׳ג׳יר אלמאדי ת׳ג׳יר אלחاضر, אלאיוקף כיעטיני פורסה נפהכּר ו נרתאח ו נتصראף בעקלאנבה בלא דחץ אלוואקּת בלא מנתע׳יר אלתאריכּ ו אבלאכן נعيش אלאלחזה בכול תפסיליהא.